बिल्ली अपन मालिक से कई तरीके से प्यार देखावे। उँका पास आके अपन शरीर रगड़े। नरम आवाज मं म्याऊं बोले या गूंजदार पर्र-पर्र करवे। कई बार अपन माथा या पंजा मालिक पे रखे। जब मालिक आराम करे तो उँका पास आके गोदी मं बैठई जावे। धीरे-धीरे आँख झपकावे, जइसे प्यार जतावे। कभी-कभी अपन पूंछ लपेटके अपनपन देखावे। खेल मं हल्के काटे या पंजा मारे, पर नुकसान न करे।